Itini adu kawʋ ɛlʋ ɛlʋ wufɔnazɔ ɛdini nʋ iti kʋwʋfɔtsi nazɔ nʋ isorobi iti itsʋiti ɔdʋ itsʋiti ɛlɔ abʋ kɛla ɛbayɔ itsʋiti yɔsɛ kɔfaba mimi kɛmɛ kɛmɛ ɛlɔ abʋkɛ ɛbayɔ ititinyɔ yɔsɛ ɛlʋla kɛfɔwʋo mayɔ ititinyɔ yɔŋali eli kɛbayɔwʋ ɛlʋ eli ɔbaliɛtʋ amɔ ɛlʋ ɛkʋni adʋ ko ʋfɔnadʋ nʋ ɛlʋli kɛlʋ kɔba dʋlʋ alʋ ɛlɔ kɔbadɔkɛ ɛ ɔyɔmɔ wʋfɔ nadʋ nɛlʋli ɔbaliɛtʋ ɛlʋkɛ ɔbadʋlʋ ɛlʋkɛ ɛlo ɔbabʋɛ amʋkɛ ɛlʋ ɔbadɔkɛ mɛ ɔlʋlʋfʋe wanila atsi nekele ɛdi nalɛ mʋ ɛfuyi wani watsi nevʋ mɛ ɔtabi asʋ kɔbʋɛ ɔta ɔfɔnasʋ kɔbʋɛ mʋkadvi bi ɛ adɔ ɛlʋdʋ kawʋ ɔtɔbi afɔnabʋɛ ɛlʋ.